راح أستخدم معاهم أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة، ومن هذي الأساليب والطرج إني بناديهم بألجاب مميزة أثناء الحصة، وأيضًا بعمل لهم مسابجة، مسابجة جمع النجاط، وهي إنه أي طالب يجيب على أي سؤال يحصل على نجطة، وفي نهاية الحصة، أجمع النجاط، وأشوف أكبر عدد للنجاط مين اللي حصل عليها، وأعطيه جائزة.